A ura lagunon miang ma sulo kumu ma pet kumu nen niang dibu ukis ko taon ma uxis ka gunon imat taren niang i gunon imat taren ma ao ma xoxo nan dibu kin kilip ka kumu yo ulingi ni gumu ma gunone mataxen dibu pet baling a na niang madi kolome a pas ma xoxo ma ao a nin nangi dibu uxis a lagunon ma uxis ao ma xoxo uxis ma e nago ma ao ma xoxo. Ao ma xoxo igara ibu gat i nang dibu sulo ma kumu i buli buli igara kunine nang dibu vus me sulo baling nianga rukruk nanga lamu igara lanangin no praenen orongin na nian mu uxis a nian mara engin a niaen mo bu Taxin dek ka uxis a, araut a kunang ba pinirie ba i lukara bara saxit e ao ma xoxo ma pass e lagunon i vet banang bara bu kaim erobu kin ka tonim pin bara bu kaim erobu kin ka tonim pin bara pu ba erong bu kin bapuk mona opu muru mu a dodom pe nongon ka pet kaim urumu dinidom pe nago nanginang e peret nngon muru pet baling i pet balok ine nien mana lamin mono kumu ira wert paxin mo pet ana tinanik dek sik pa uxis ma nen taxin tigan taxim mara kinis ko u kinis boro taem rabu kis binang bira uvuxis ma nian ine ma oleng ina olen ma une raxin tamen ne bere okivi na mangan lapana urubu salok urubu kingin be bere gar a tangin lamuna mangan a sulo nien

Taem miang i garat e kure visik a mangana tem miang urubu ot lamun na mangana bung mang ma kaim ibu kisik ka taon nim ka nangadi murubu kobeng ka taon bungim ke gunon e mataxen lamun e nongodi ma oxo ma ao ma pas dibu gatsi rabu axana bung nan dibu orobu kip mikisu xa kumu ma na taem arixen ba kis ma kaim ba bek lamidi obu kip kis yat te nongon taut tuoso ma ura lavu baling ka gunon ka u lavu ma gunon mataxen ma ura baling ka gunon u lavu ma gunon i mataxen kaim bara mongon pet bere xa taon men maro laxa maupet bulusu kip i todi re nongon me mu wan ka gunone mataxen di bu gat bara bung dibu kure ba ut a der yat tuk nang rurbu dik tive mianga kumu xoxo mengi das ko baling ko kumu maxat ke nongon di kip vustive mianga bus na vangra re nongon to sulo ka ve maxat te nongon nenge role iru buru menge bere rup sik ke nongon ka vus a nien maxat te nongon kongo. Sigara ana kumu re nongon miang nubu visik kisik ka taon taogarin nin idi a nin a xoxo ma pas di gara unine di gara a tabu mo kastom mo mu na mangana taem nina nan nubu mumu mangana xalap lana ngo xoxo ma ao mana xalap kaim biru pet ka tataon bin bara bu larr re ma nen teve ogarin nen kaxien morong bulus o dek yat lamun a mianga ta taem moxo iri long taem o vaxana bung mo pan laxa baling mo kip o balinh ka madu bara nongon de moxo na siningot sau pet lamun a mangana siningot uxis ma u kis ka gunon ne mat te nongon